Fomba fomban-drazan̈a ndraiky fomba amam-panaon-drô Brezily àby iô ndraiky. Irô tia man̈ano fety, miaraka karnaval. Izen̈y zen̈y azoko honon̈o tsara. Irô zen̈y kà fa man̈ano resaka karnavaly hain-drô ai. Avô irô koAbaka malaza amy resaka fisôman̈a laboly, ten̈a ny hain-drô tsara <hesitation> misôma laboly zen̈y. Avô hanin-drô koa ze maro tsara.